'Ngo rasun 'hiaj nej chukua lí 'ngo nej chukua lí 'ngo si 'hiaj xuj min, 'hiaj naran' xuj rasun cha xuj asi' asij achin ka' kachi'i kisij kuman, ba a' aché xuj anikaj anikaj xuj nara' xuj sa cha xuj 'ngo rasun, nara sa' xuj ni kisi 'ngo kwi asa' ka'na' rruhua kuman ba' manj riki chuhua tukua xuj riki hiu'uj anikaj xuj cha xuj, 'ngo hiaj un oo' kuman nitaj nun ni'in riñan chukua ta si 'ngo si 'hiaj xuj natu' sa' chuj, man maan xuj chuhua tu tukua xuj chuhua hiu'uj, hiaj un tiempo nako ni ahui xuj naru' naran' naran' xuj nej rasun cha chuj, sani rruhua yiñánj unj nitaj 'ngo chukua chukua mare 'hiaj suj riñan chukua lu'huaj man manj, sani ni'in unj taj 'hiaj sun xuj man rruhua a'ngo chuman' ñan abi chukua lu'huaj nej, chukua mare tan ni anikaj xuj koj anikaj ta ba maan rasun nari' xuj anikaj xuj nara sa' xuj, bé chi'i ta cha chukua lu'huaj hiaj asij hora ka'hui chukua lu'huaj ni ahui riki tiempo kuman, sani bé ta 'hiaj nej chukua mare 'hiaj sun riñan nej chukua lu'huaj ta ta ri' xuj cha xuj, ta'nga ke ta bin nej chukua lij maru li chukua be'ej lí abi chiñan unj, bé hiaj tiempo nako ni abi xuj ni anikaj xuj naran' xuj rasun cha xuj, sani hiaj achi'i kuman ni nara' sa' xuj ni tín man xuj rruhua tukua xuj, ni cha xuj bé ke ta 'hia 'ngo ta kwi akuan' nin si chuku lí ta ni bé ta 'hiaj xuj, ta ri' xuj cha xuj nara' sa' xuj rasun nara' sa' xuj 'ngo nihia cha xuj, ta ta ri' xuj cha xuj tiempo riki kuman sani sisi si nara' sa' xuj bé si kiri' xuj cha xuj, bé ke ta 'hiaj nej chuku nej nej chukua lí ta.